ତୁମ୍ହେଂ ସେଶକାଲୀରେ ଅଥ୍ଯନ୍ତ ଭୁଦଯା ନିଵେଶ କରୂଛା। ହାଁ ମୁ ଏକ ବଡା <hesitation> କଲ୍ପରେ କାମ କରୂଛୀ। କିନ୍ତୁ ଜେଵେ ସେଖିଚୀ ସଫଲତା ଦେଖିବୀ। ଅପାର ଖୁଶୀ <noise> ଲାଗିବା।